Sinu reta jaeko uajete ye ijiriki oveve vaera oñemuaña tata rupi ojovaera ibate jare tata rupi vi ogueyi jare opita jaema uajaete ijiriki kua ipuere vaera ojo iya katu koti iyaju koti jenonde koti jaekue koti uajaete ye ijiriki